Yë uk jue yë este tëj kuenda ajpë ku nëwanëp tyjatyë yë mt'sey mdu'utkë yë chid jadun dunbë jue yë este t'suk mat'spë ya yukotyë may t'suk widityë tokatyë yat'sipëp pero ko'o chid najk mëdë kap myejt'snë.